हमे दक्षिण भारत व्यंजन बहुत पसंद है। मेरी अलावा मेरे घर में सबै पसंद है। ईके मारे अकसर हमारे घर में हमारी मम्मी दक्षिण भारत के व्यंजन बनाती है। कल मेरी मम्मी ने इडली सांभर डोसा और तीन प्रकार की चटनी बनाई हती। और जीकी हमने फोटो लई हती। ये व्यंजन कम मिर्च मसाले और बहुत कम तेल में स्वादिष्ट बनत है। अधिकतर चीजे भाप पे उबाली जाती है। ईके मारे हमें दक्षिण भारत को व्यंजन बहुत पसंद है। नारियल वाली चटनी बनैवे की रेसिपी: पानी वाला कच्चा नारियल एक कटोरी मा, राई एक चमच, दुई हरी मिर्चाई, एक चमच उरद दाल, कुछ करी पत्ता, साबुत लाल मिर्च। दो चमच भुनी भई मूंगफली, खैबे वालो कोई भी तेल एक चमच, नारियल से निकलो भा पानी, दुई या तीन कली छिले भये लहसुन, आंधो नींबू को रस। एक नमक को स्वादानुसार और इन सबै मिक्सर में डाल के खड़बड़ायें देओ। तुम्हारी नारियल की चटनी बनी के तैयार।